Boole ŋmi'a san bɔna ti ba wan yese la TV puan ŋwani ti n yeti isege nan zom loore bii nan sagum lagefɔ nan kiŋɛ ta tagelɛ line yɔ' ge kɛ̃ ge ti n wan nyani zi'ire yire gee bisɛ. Mam wan loe la fu zi'a yire gee bisa la. Bisa TV puan la. Fum kiŋɛ bilam la sa la ta nyɛ se'ere la, fu kelum yeti fu kelum iŋɛ la bala nuu TV la puan. Ti beni n iŋɛ ti fu wan sagum lagefɔ. Sɛla n pa'asɛ de'e fu san kiŋɛ zi'an la puan sa la, zaberɛ ta'am ta kɔ mɛ. Ɛɛn hɛɛn. Zaberɛ san ta kɔ, la ta'am ta lagum paɛ fu. Gee fu san bɔna yire fu bɔ'en, fum la suurɔ bii fum la fu zɔduma san bisɛ TV puan ba san pugum yeti ba di ba kelum dita mɛ mia nuu. La de'e <laughs> Ge la de'e fu kiŋɛ ta yɔ gee ka bisɛ yele bee. Dagi fum n wan kiŋɛ ta kɛ̃ ta bisera la ti ba wan di <laughs>